Opaete kua nicri reta, ani moneda jei supe retava, oimeko guinoi añetete kua iyɨke rupi kua apo i sierra esa raiva, erei se maetɨ aikua mbaerako osirive jokua, jukurai oyapo jokua iyapoareta, mbaetɨ añetëtë aikua mbae jekopeguako jukuraï oyapo reta